agwa gwandiyam vapengwins, the sobira sa aigwa him merunum abad the sobira bewa masin latuwo ido endi niri, padbe yu wala de galen yon gotet